Andal zani nee wodi bote sosai, ngam toàɗon mari andal mai vuenai numo ma, awawan a yiya hunde tan sai azanaɗun boo ɗon vuena, wawan a numa hunde tan sai a zanaɗun